Mi yiɗan ni yonki am laata ɗiɗaɓre ɗiɗaɓre nɗe ɗiɗi ɗou ɓe wi'a mi mara ceɗe ɗuɗɗum wala ɓana yonki.